ما بعرف الكثير عن عالم الزراعة وال -والعلم تبع الزراعة ، لكن أظن أنه فى خضراوات وفواكه سهلة فى الزراعة حجتها ، وأظن أنه مع شوية تعليم ، وشوية قراية استشارة ناس من أصحاب الخبرة ، فينا نزرع هذى الشغلات ، بنسويلنا شى صوبة أو شى جرين هاوس ونزرع فيه.